Kodi jaku ve'e io puertaxi tedi ko'o ko'o in chapa koó in candado ja ja jaku jaku seguro io xiti ve'e yuaa tidi atiuu kodi ta niika ayiivi kaadi ka'anxi te kiivixi tetniinxi ja io nyuuka kodi jiaa ku mudo ja ka asergurarndo ja io in kaa ta ve'endo nduaa iondo te nduaa kooxi.